أي إنسان يشكك فالعمل متاعي نحب نقول له، ولكن مش نقول له بالكلام، نقول له <hesitation> بالفعل إذا انت تحب تشوف النتيجة مش تشوف ها النتيجة على قريب؛ لإنه كل عمل، ويكون عمل هذيك مخدوم عليه بجد باش تلقى نتيجة، والنتيجة باش تكون جيدة، نحب نقول أي صديق <hesitation> يشكك في العمل متاعي أكيد أكيد باش تشوف نتيجة يعني مبهرة، ونتيجة أحسن حتى من اللي كنت تتخيلها.